<noise> Tratry <noise> fiveloma <noise> io zao <noise> le adiny <noise> eny avao <noise> ty miroro. <noise> Olombelo <noise> nefa <noise> miroro adiny <noise> valo. <noise>